Ny fomba fiasan'ny fandrehetana jiro a: raha tianao hirehitra ny jiro a de pihanao amin'ny on ny in- ny f- ny fandrehetana, raha tianao ho vonoina ny jiro de atao amin'ny off.